பைக்கின் அல்லது கார்கள் பரிசின் செயல்பாடு. பிரேக்குகள் முக்கியமான ஒரு இயக்க முறையைத் தருகின்றன. அவை வாகனத்தின் வேகத்தை குறைக்கவும் நிறுத்தவும். உதவுகின்றன பைக்கில் அல்லது கார்கள் பரிசு இரண்டு. வகையான முறைகளை பயன்படுத்துகின்றன. கம்பி பிரேக் மற்றும் டிஸ்க் பிரேக் கம்பி பிரேக்கில். ரொட்டரின் மீது அதிகப்படியான அழுத்தம் ஏற்படுத்துவதன். மூலம் வேகத்தை குறைக்கும் இது கம்பி அல்லது வைப்புகளின். மூலம் வேலை செய்கிறது டிஸ்க் பிரேக்கில் கம்பி இல்லாமல். திசையில் செருகப்பட்ட சுழற்சி நிறுத்தங்களை பயன்படுத்தி. வாகனத்தின் வேகத்தை குறைக்கின்றது.